<hesitation> íga, àyanɛ íga bé mì zi ása ú nàá nyamà. Blɛ̀ɛ àyanɛ bà sí íga kása únúni náza jɔ màa bà zã. ànyàbílì kàyi à fɛà, ɛnɛ́lɔ síã, kɔ ù zi klekle ka à tu si ɔ̀mì èle alɛ nene kɔ ù zi go iyítãã. Ú ná ú ná tè ú náa áŋka ɖiɖi áwa màaké ú ná zà mla kɔ ú ná zà jɔ̀. Kɔ ù jo go iyítãã tè ú nà áŋka nyàmà <hesitation> gbòóma, ka à fɛà, ka à fɛ tu si tu ìyì èle úni ká, úni ká náàni nàá bluù àyàtãã ása à nàáa mù ni iku le búá wàá áŋká yìlɛ, wàá áŋká yìlɛ màaké ú ná zà jɔ kɔ íŋeŋeè, timáti. <hesitation> náà nyàmà ìí so níìfɛfɛ ku ka ù ɖi ni ùú fɛ gòo blɛ̀ɛ ka ú nà fɛ̀ɛ wulé ása ɔwɔ gbe, ù nà mì zi, blù àyàtà. Ù nà mi zi àyàtɔ ká, ka ú ná fɛ go ása ɔwɔ gbe ù nà mi zi àyàtɔ ká, kása ú nà áŋká bìsáka íɖì. Ú nà áŋká yɔ, ú nà áŋká yɔ gòo màa à nàá mu ni, wàá yɔ go màaké ka nɔ ni ké wú ké péɖì tè ú nàá kloò nyowɛ ákàlèe. Yá úniká àá áŋká nyàmà ɖáàlɔ. Sú ìí mu ɔmi íga kɔ ù zi màaké jè kɔ bu zĩà kɔ bú nu amlɛ kɔà, ú néje kɔ kàá gbinè àyàtà áɖìì. Màa jɔ náka ɖí àyàwà ká ɛɖí jɔ íga kaɖi wàá áŋka ɖòó tè à nàá zi nù amlɛ, náàmlɛ gbàa le. Elílɔké ɛɖí gbòóma ká. Àyàwà, ka à fɛà àyàwà ùú je kɔ zĩà tè à nàámlɛ timátì ɛɖí màaké na mi fè àyàtɔ, ka ú náfɛ̀ go ása ɔwɔ gbe, ú ná yɔ̀ go ása ɔwɔ gbe, ìlóbó lèe ɖáàlɔ.